Pano sɔlɛ pwe pɨ lóo toŋ pɨ ŋ to anaa pɨ lóo tɔŋ wɨŋ yee mɨ <hesitation> masinɩ pwe pɨŋ yeemɨ oturu wɨ re wɨ lóo ko ǝŋ pɨle yɨ kpii yɨ naanɨ pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨŋ toŋ ǝ pɨ;;n mɨ pɔrʊ teleyǝ ǝ pɨŋ pǝ yeemɨ ǝmǝ tuwe ǝ pɨŋ mɨ yeemɨ.